تالس اندر چُھ اکھ سلنڈر- سُہ حصہٕ یُس تمہٕ وقتہٕ حرکت چُھ کران ییلہٕ تُہۍ پنٕنۍ کی چِھو تھاوان تہٕ اتھ پھیرٲو۔ کلید ہیٚکہِ تَمہِ وِزِ پھیرِتھ ییٚلہِ امِچہِ تمام وادِیہِ تُہنٛدِس مخصوٗص تالہِ خٲطرٕ صحیح سرٛنٮ۪ر آسہِ۔